Salsa soyapegua, tomate pegua chimichurri, ki pegua jae jokua se jau vae, erei oime jeta yandema yaiparavota yau, esa amogue mbaetivi oyue.